اكثر شئ ظريف حصل بحياتي حدث بي او حصل بحياتي كان لما حاولت اسوي طبق جديد في المطبخ، كل شي كان ماشي تمام، لكن فجأة طلع الدخان من الفرن اتضح لي نسيت شغلة مهمة، وضحكنا كلنا في البيت كانت تجربة محبطة، بس بعدين صارت ذكرى نتذكرها مع اصدقاء لما نجتمع.